Yaani nini, nenda sana! Siku ya idi, kwamfano daja idi ndudi, kati muchungire si- mweri we ramadhaan, sita mwahumwire siku iyo situ tuseye isumu kama! Ya ishirini na tisa, manake tachnga kama i- ishirini naa- natisa au i- thelasini, siku ira ya- yathelasini nakirom maandalizi nakusireyo, <noise> maandalizi yalomto na churi kwanza, ya chungura kinywa, kwa mfano waterekira maandazi yaku, au lakini nuchukwafanye maandalizi yotereka. Kwa mfano koninani kakekii, nachuri ahu kwerire mamwakatenga kononani chapatti janyu, mamwaka nyuwa chai, mamwekaloka namsikiti moja shuka ahuu njiyo maandalizi koni kwatite kaburi mamwakachinja ahu jiyo. Mwamakakasinja mamakaanza nani lukerakera ahu jiyo, inkwi janyu haijiri mwamwaka <noise> mamwakakorya moto mamwaukatereka, supu yanu ahi jiyo nakusire nikunywa mwise supu wee! Mwiruhumula, viungo hayiviri, mwasahwire mchere wanyu.